La lavatris al e 'na machin-a che a t'lava la roba principalment, ël funsiunament da cume na capisu mi, büte ël detsersìu, pöi la faze parti e a pìa l'acua, a s'pìa ël detersìu, a fa tüta da sula, al e praticament 'na coza computerizùà, ades cule ch'a ie ades a sun ancura pi computerizà